Nrida no kitiyó ta otan ho o on. ña kanratonti chí, tana kua iinti tá, ni xhian ni inga kitikata, tanrita ni xhian inka itika, ta ni xhían inka itikata, ña nga kastontanti nruguanku nidaikuti la ku ñoo yo'o, to ni xa iin ñoguavii a ni ixa iin ñanee, anruguan ni kixa tá, ka axhianti ta nga astontanti tu kuu iinti a ni nruño iinti ta xhian ni iinti ta xhianni ingati ta depende ñadaxhiñi ni xhianti ta dikuan ngu ho o on. i iin significado ña yean ña yean tina yo'o ta ho o on. taketantanti ka gaston tanti nrida ikutia jan kastontanti chí ho o on. xa a kanati anria o formatí.